<hesitation> Raha tônga anaty jerinakà mahakasika fahatsiarovan-ten̈a izen̈y, Kôfa olo maventy na mahatsapa izy fa olo be. Izy amizay izen̈y fa tsy volambolan̈inao fô izy kôfa misy raha ataô fa efa mahatsapa ten̈a avy eô respaonsable izen̈y izy